Evalo lyandje, evalo lyandje nanditye manga ike kuna omasiku geli gatano, ngeenge ondili komalungula. andi tameke nale andi tulako kutya okuna ike omasiku gatano kevalo lyandje, evalo lyandje ohali ningwa momilongo ndatu gamai omvula keshe, mevalolyandje ne ondihole okuha ndika thanekwe manga evalo lyandje inali thika handihi ndika thanekwe, omathano ne ngoka ogo ne handika longitha mevalo lyandje, ondi, evalo lyandje esiku lyevalo lyandje lyo yene yene, nanditye ne kutya esiku lyevalo lyandje ongula, nena ite kotha manga otwelve inahi dhenga, ondina oku kala nda keendamo nookume yandje, nookume kandje, no, naakwanezimo yandje mba yeli po, mba ngaa yafa aanyasha noho manga, esiku nee ndono sha otwalve, shaa omulongo nambali ha dhenge ohatu ohatu ohatu kala ne twegu tegelela, tse ne twa landa nande okuli, oha kutiwa pethimbo ndino lyopayife ohaku tiwa oshampeina, ekende nee ndoka lyoku nyanyukwa, sha ne twehi landa ndjoka, otwelve sha, shaa ne omulongo nambali gwa dhenge ohatu lyi topitha ne, tatu nyanyukilwane pamwe kutya, evalolyathika, mevalo lyandje ne ndoka, sha ne omulongo nambali gwadhenge Twelyi twelyi nyanyukwa ne nookume kandje, ohatu hi ne kegumbo shee twamana, uunene ondi hole okuli dhana uuna puna meme gwandje, meme ngoka oha tameke negalikano nde shampa eku galikanene nde egalikano ohali kala eleka ndee tati meetsheeli, tate kalunga kwatha meetsheeli aninge tshike natshike, egalikano ne ndono ohandi kala ndeli pwaakina nawa, hoha, shaa ne amana okugalikana oha landulithako ne ooo, oha landulithako ne omayambeka, teku halele ne omayambeko tati ondaala ne tsheeli tshandje wuninge tshike tshike wu kwathendje wuka kwathe aamwanyoko mbeya yeli konima hohe, sha ne omayambeko ngoka ohandi guuvuko lela nawa ndee tandi ga galikanene nawa kutya kalunga kandje kwathandje omayambeko ngaka ageshe ngaka ga taambendje, ndiga taambeko, shaa ne ndi hole okuli dhana pamwe nameme ndoka, sha ne twaziko hoka tatu kala pamwe nameme ta galikana ye ta pendje omayambeko, ohapuya uunona, uunona ohawu kalapo ne tawu imbi ne, tawu imbi ngaa uhimbilo, nena evalo lyohe, nena evalo lyohe, yo taya tumbula ne kutya nena emvalo lyohe owa- owa- owa gwanitha eemvula ngapi, ngwee to tumbula ne kutya onda gwanitha omilongo mbali na himwe, okay, mevalo lyandje ohamu liwa nawa ondina oku kala ike nda longekidha kutya nanditye ondina ike omathele gane, omathele gane nga ogo mevalo lyandje ike ndina oku kala nditshi kutya onda landamo iikulya, onda landamo Oo, ngele opuna omalovu ngenge omuna omalovu meme ta hanga omalovu gopamuthigululwakalo tandi landamo uumbila shaashi aanyasha payife oye hole uumbila, tandi landamo otshikuki, otshikuki otsho otshiima tshotango shaa nde evalo kalina otshikuki ngano kuwete todhana evalo ka, evalo lyandje ne sha twamana okwiimba, to pewane ombele, to gwayekwa motshipala otshikuki, shaa wa tete otshikuki to gwayekwa ne otshikuki motshipala tokala ne wa tapishila ne to monika ne kutya eeye, evalo lyohe tshili, evalolyandje ne ohandi li dhana esiku alishe, ngoo pena nande okuli iilonga tayi dhanwa tayi longwa, meme ke hole nokuli alonge iilonga. nahe ita longo nangaye ite longo shaashi evalo lyandje, ohe otati omwali, okanona kandje nena okatshona itaka longo iilonga, oho kala ne wuli lela kombinga ombwaanawa ndjoka itahi longo tsha esiku ndoka nokuli, oho kala ike wuli po wa mwena ike wa ninga okanona esiku ndoo ongweye wa ninga okanona, ohamuli nee nawa ne, to dhipagelwa ondjushwa hohe, ndee to pewa ongwee nana ho pewa onyama ohindji, evalo lyohe mos, topewa onyama ohindji, topewa iikulya oyindji toli naana toli, shaa mwali tamu hi ne mukanwe, sha mwali ne ohamu pewa ompito ndjiya kutya payife omwadhana evalo lyeni, ngeenge otamu hi kookuume keni pamwe tamu hi ngaano, aanyasha one ngaa mbono muhole okuha komanwino tamu hi Tamu hi itshewe mukiihuvithe nawa nookume shaashi omwiihuvitha nale nawa naakuluntu, okay, tamu nee nokuume kohe, ookume kohe ohaya kala ne ya longekidha kutya, aye otuna omathele gahetatu tu faleni maria akalye okapana nenge tu faleni maria akaninge tshike tshike tu kanweni peni peni, otsho ne hatu ningi nookume kandje ngaa, tatu hi ne, opena itshewe okuume kandje haya tumu iimaliwa, shaa ya mono kutya evalo lya maria nena, eeye, aye maria ohetu longele uuwanawa mbuka naambuka, ohaye kutumine ne ngwee kutumina okathele, ngwee ku tumina omagalikano, ngwee ku tumina omayambek, ngwee ku landela ombiimbeli ngweeku landela oka kopi. iinima mbyono ohoyi taambako ne wamanguluka, kutya eeye evalo lyandje, ngweye to pandula ne tate kalunga sho eku thikitha meevula dhoka dhontumba, shaashi aantu oyendji yopomuthika gohe. inaya thikapo peemvula dho, topandula ne kutya kalunga kandje ondeku pandula, yakwetu yamwe inaagwanitha, yakwetu yamwe ihaa ihaa nyanyukwa molwa omavalo gawo, ohaya ipula kutya oh, otshike nda thikila keevula huka, maala ngweye wuna uukolele oto pandula lela tate kalunga wa thika keevula dhika, kwathandje natango wu gwedheko keemvula dhandje odhindji ndi kwathele aantu mboka taya ningilendje uuwanawa ndiya ningile wo uuwanawa nayo, evalo otshiima tsha simana. otsha simana ngiini, shaashi oho vulu oku pandula kalunga kohe Ngwee to pandula wo aantu mboka taye ku ningile uuwanawa mesiku ndo, ngwee oho kala wuuvite uugumbo shito shito simanekwa noku kala to pewa uuwanawa lela owundji mesiku lyevalo lyohe, ngaye ondi hole okudhana evalo lyandje kese, keshe movula kandi hole oku kala inandi li dhana aye, ohashi uvithandje nayi shaashi ohandi kala ndafa inandi pandula tate kalunga molwa eemvula dhandje, ondi hole lela okudhana eevalo lyandje nda nyanyukwa molwa uukolele mboka ndina sigo <hesitation> esiku lyavalo ndoka te dhana esiku ndo.